Gyíŧ bég ñób ndaani gima ñegolni, gima biñaŋ, ngolni bég ñóbu, hana ngúwagu hamba ngolma, yíŧi mbol ngolma. Bég tita gí bigii gole ngete binduulu ba, nda he gí yíŧi ma húri yaa nhabal. Wee mébdi ngi bigolla, bigolla ma nyaana, hanganti giwél ba ñe golbà, nda ii mmada suumi nga awéla. He gí gisuumti ga alaante ngaade, wee wa tíngani ajeti ngi hi, sitú bitoona yaa wa anín. Unbiiŧa binga déta anín a njiŋne, diibi nge déti anín ajiŋne, gyíŧ baga, bégi bigii gole ngete nduulu wi, ngoli bà ngette ngi nduulu wi. Yíŧi ma nŋab hal njan yíŧi mbol, he húri yaa he habna. Angúwagu ma fana hamma wi, hali ma nyaa ndi dúniyaa wo riŋi daatu wee wi nluusi, uga daanŧi boja, hégí hii golide he gí hii gole, awéli ma fana hamma wi, gyíŧi suum, gdiib ma fana gyíŧi gsuumaba, bége ngi binín bége nsuum bijédi gbah, anhabni habe wee tínga ngol ti bà.